لا الصراحة أنا أبداً أبداً ما عندي أي إيمان بالأشباح ولا مقتنعة أصلاً إنه في شي اسمه أشباح، أعتقد إنها مجرد خرافات تابعة لبعظ الديانات مثلاً القديمة أو بعظ الديانات في بعظ الدول، وكمان انتشار الشائعات إن الأشباح موجودة وكذا أعتقد إنه هو مجرد صيت أو مزاج من بعظ البشر، يمزحون والناس كذا ويقولون يا جماعة ترى الحقوا أشباح وكذا لكن هو طبعاً ما له أي أساس من الصحة.